Rapaluga lugaira au akulakaina, rapa gena kavanaira akulakaina. First thing auna akala'ana auna wa aoali kia'ara apirana. Au pogiaira amauna Palaguna au egia aokuna aura pakurai ne au Palagu a Tanikiuana gena vegia'ao, gena vekala nakanaka pakunai e waoma au geku inagulu ai ro pana lakaoa aonai ne a commit ana waoma maguguluna au pene gia'aoku, au pene laugaku. Mulina gena kavanai Bible scripture na keia a'aiana au pene vailiagaku raoparanai kwalana etaimuna ga magulina aonai au vo'ovagi galaka vanagirana. Aurai ne avaikina, alakapiaina, kalova akala'ana, va'ara masti maveavuana wau ave apiana ne kalova akala'ana, ketolo nanuna agu'uana, ketolo a'aokauna ekwala'ana. Ketolo aonao wa au au kalova epinai ai aruga'aona. Ketolo ene kwala'a ao nai au no mereki ana kouoaria, ana kou aikira time agia'ana six O'clock evanagiana ne iaoiao avaorana wa, wa au nauku maparara vavine. Ne avakilarana, omi io kulakai, gokulakaina aonai omi paio aluao. Gokulakaina aonai ne inagulu kiara pio kalaria kwalana omi ripami au gereaku inagulu. Oma gena inagulu vo'o, pene tapua vulugi mawagia aonai o wanigulai laka pa waveaina. Ne ila gekulakaina, ila auria koikoi, vavine kamura. Ka nanu eneve gu'u geria riku nanuramo, ka momo kiaka ene raka akoa, ka ene laka wa stoa aura eneve chekeria o paraoa scone aura eneve giaria pege kulakai pa roira. Ne ene veamai wa wakalavo kalavo ewalana aonai wa ketolo pe kwala'a wa. Ne ila gevewaimaina io riku, geriku vealevana geve in school uniform ra gekalarana, aria tea kiara akalarana. Pene koini vo'o ne wa ga tea niu koukouna na moni alewanai pe va'araira wa ilamo ge tea niuna au tea ai aniuna era au marawaku. Ila wa tea geniuna ne geria moni wa no walani ne amarana ene ao vea ne gavenirana ne gelakana wa. Ok ila ie laka au wa au geku oma inagulura everyday auna oma mapararai auna akalara wa ila gelaka muligina mereki ana vuligira aunai wa kitini kiana wa pere simenti na wa kwano pe momo ana akoa teibolo kiana mana kala vealeva vealeva Ana laka piai muliai yardi maparana ana aleva'a kwalana rigolo June ema vanagina wa October waveaina November kavarai wa aro, aro e iavu aurai ne au wa inagulu wa muli auna araka kala leleana momo ana ako, momo ana ako vea kapu maparana ana ako vealeva'a ne momo ana ura lakaira. Ai kone epinai ga'aluna pe momo anave ura koukouria ne aiwa momo ga poporana wa plastiki ga'ao gerevagirana momo aupu laura gao gere wa pa kuliria. Kwano pene api auaua gena kwalana aripara ema ragena aonai wa, aripara veavea elakaoana aina ai wa numai eaunai ema oana wa numa kwalanai. Aurai ne momo waveaina ainagulu agirana kolemana. Avaikina ne numa aona ana aleva'a kwalana aro maeve ragena a kilan aikina tapua nanura ana iivagiria naina. Ne tapua nanura araka iivagirana aonai pe no nega wa aro waeve ragepara na. Tapua nanura aiivagi aikirana, tapua araka varairana, geraka raina aonai wa no teti miniti kiana, ie rai aonai ne au ana lakaoa numa aona ana raka ako vealeva vealeva ne Au ana lakai ne laundry wa pere washing machine na gimai pe negawa puka wa. Ene ao aro ola eve rawaliana laundry kovara ie mia ao na au ana lakaoa ne ketolo kalovana mana kala'a. Pene ma'ani wagia ne raisi pana nanu na pene aniagi aikina wa tea ganiuna, tea whatever rakau wagia wa tea pa no ai wa va'araira wa pitiketi morning na aniai paraoa pe va'araira waveaina maga anina light lunch veaina ga'anina. Ne lunch eaikina au ana continue wa tapua kovara ana vuligira. Tapua kovara ana vuligira ne ene ao ne lavilavi eveapiana araa kelokelona, ina.